Mahakasikasika irô Brezily ndraiky izen̈y, raha nitranga tamin-drô tamin’ny tôn̈o mba nahazohazo tôn̈o hely baka za izen̈y aro ambin’ny roam-polo sivin-jato sy arivo. Rô zen̈y farany kôlônin’ny pôrtogaizy, irô zen̈y farany nanjana- <hesitation> farany nananjanaka tamin-drô izen̈y pôrtogay baka iô amizay nahazo fifahaleovanten̈an-drô aminjay apre karà zen̈y.